Bank itu itu perusahan perusahan yang yang selain dia cetak apa bukan cetak si tapi dapa kase percaya untuk kelola doi perputaran doi itu di negara ini ya bank itu mo bank apa bank swasta ka mo bank pemerintah ka tetap dong itu punya punya apa kewenangan punya kewajiban untuk dong jaga itu perputaran doi peredaran doi di masyarakat itu bank trus selain apa menjadi apa perusahan yang punya kewenangan itu dorang juga sebenarnya bantu bantu masyarakat bantu orang-orang karna orang bisa ba pinjam pa dorang skarang orang transaksi samua lewat bank jadi mempermudah orang-orang skarang untuk dong bikin apa simpanan doi pinjaman doi. Trus ada juga yang dari bank juga dong tarima gaji memang samua harus dari dari bank sekalipun pemerintah gaji tapi dong musti ambe di bank mo ambe di atm kah mo ambe di dimana saja tetap sumbernya dari bank jadi memang bank itu fungsinya bagus dan sampe kapanpun orang-orang dan negara ini butuh bank.